Poito wngkhe jotono kwrwngwi puilani tongmani abo wngkha takhuk bukhuk nukhungni borok eba samung tangnairokni bisingo. Nokrokni wngkha bagwi jora nangnai phiya dati ni bisingo no swkangwui mano. Poito hwngkhe khoroksa swk bini swmai tangmani kokno twiwi poito khlaiwi no chubachu khlaiwi tei kubui khe tongnai hwnwi poito khlaimani. Khoroksa bai kaam kwrwngwui tei kok bo nono rom rwnai khlai glak hwnwi saimanwi. Tei sakno poito khlaimani kokbo tongo nini chongmung tei wngwi mano hwnwi poito khlaimani kok. Poito kwrwi de kwrwngwi tongmani abo thikya tei kwchak ya wngwui thango.